पासपोर्ट एक आर्थिक करक दस्तावेज होत है। जो किसी व्यक्ति को राष्ट्रीयता और पहचान को प्रमाण करवाउत है। और इसे अंतराराष्ट्रीयन तक अनुमति देत है। यह सरकार द्वारा जारी करो जात है। और उसमें पासपोर्ट धारक को नाम जन्मतिथि फोटो और हस्ताक्षर जैसे महत्वपूर्ण जानकारी होत है। पासपोर्ट का मुख्या उद्देश्य यह सुनिश्चित करत है। कि व्यक्ति कानूनी रूप से अपनी नागरिकता और पहचान प्रमाणित कर सके। और विदेश में या तो व्यवसाय या तो अध्ययन के द्वारा अपनी राष्ट्रीय सरकार सहायता <hesitation> प्राप्त कर सके। जब व्यक्ति किसी दूसरे देश में प्रवेश करत है या वहां से लौटत है। तो पासपोर्ट को उपयोग इमिग्रेशन अधिकारियों के समक्ष अपनी पहचान और यात्रा के उद्देश्य को साबित करन के लय करत है। इसके अलावा अंतराराष्ट्रीय सीमा पार करन में असंभव होई जात है। पासपोर्ट को धारक <hesitation> को कानूनी सुरक्षा अधिकारी प्रदान करत है। खासकर अगर विदेश में कोई समस्या या विवाद उत्पन्न होत है। तो इसके अलावा पासपोर्ट विभिन्न प्रकार के वीज़ा प्राप्त करन के लय आवश्यक होत है। जो किसी देश में ठहरन की अवधि और उद्देश्य को बन करत है। इस प्रकार पासपोर्ट न केवल एक पहचान पत्र बल्कि यह विश्वभर में यात्रा और संचार को सुविधाजनक बनान के लय अनिवार्य उपकरण भी होत है।